Peruvian sagale ishin nyathu ishin ghudionii sagale akhii maan yedheni ladhaa tofautiati ladhaa ishian birria ammo sagale ishia thaa bekhen lommu solthado yedheni isuunafaa won akaa kitungua tomatofaa wolkasdhereni midhaseni ajam marero yedheni tokinen savich yedheni agendekhalinaa papale hunkaina aminen athi khuchozi yedheni horrukoto hurruleno yedhen